La ohatry ka hoe ta hamanimanitra hany e da arakaraky e karazane, misy zao la ohatry ka hoe thym, romarin, igny zao ampiraisigny amin'ny hena miboaky sara e fofona amzay, da misy koa zao ame faraparany alohan'ny hibata an'azy izy amin'igny ohatry afaky ma- mandasaky i persil ohatry, mandasaky ciboulette, akonan'izay.